Raha flera ndreiky maro, maro karazagna fô le maro mafantatra fô, ôhatry zao: rôzy, tulipe, lisy, margerita ôhatra, dia misy koa ny orkide, tornesôla, hirisa maro oh, maro karazagny flera fa <hesitation> ka, regny regny zagny le ankisany maro mafantatra.